Lôha vitsiky koa ohatra antsika olombelogno, vitsiky malôha tsary ndraiky mandeha araiky fa matetiky miaraka miaraka maroboe zare de misy mitariky, misy leader foagna alôha akagny de zay rahan'ny leader igny andianan-jare kôa misy mijanogno leader mijanogno aby zare jiaby, magnan-jany.